Nijoow irogul muting maan aan uting mé butumi buŋéés ébaaj gafooŋ: jicaŋéén jahay, bataaj, ésankajumo, étiyee, fumampatang, é fumampatang, féél ufé nak uting mé butumi buŋéés ébaaj gafooŋ.